Omu magara gangye, emigisha ni mingi konka obu Ruhanga yaarugireyo akampa omugisha naanye nkareeba nti niwe yaagumpa, n'obu naamara siniya ya mukaaga nka koragye konka nkantakureeba fees z'okundeeta Makerere University, eyaabiire eri ekirooto kyangye omu kwega, konka nkareeba Ruhanga yaatema omuhanda, niija kwegyeraho aha sponsership ya government.